Saworn: :yor :or :ne-a 'de 'kwla an 'da-dih-a 'jii-saworn, :or-a: no saworn :or 'beh 'i, ka :or-a' ken-dih 'beh-a no, or 'beh 'i, or-a'a: deh or po-a yai', or po-a yai, me-: or no or 'feed-dih or 'jeh. Neme:, :mor eh 'yle eh kpa 'o, :yee' eh fean'-dih neme 'dlu-dih, ka eh no eh feed-dih eh 'jeh, 'de or di deh. eh-: eh :korn 'o bo, :mor eh 'kpa 'o :mor neme 'yle eh kpa'de eh ya 'gban :yee' eh 'neh 'o 'weh, :yee' eh 'meh-'. Ka eh no 'de eh di deh. Ka deh deh eh :korn 'o be eh-: 'o. '